Sajer anop mitch por mat at cuidado shimbiem pero gum dom mat at cuida a veces at veces cuidar aj much mes mandien mach comida o a veces lamasapa no wuar patsam alguey ganey pet sagier aguey at chipisar mapey nepilan manjan na lama nansor nepilan aliec ne no naw miquejan majaw machim mombas nepilan aliet par matai maa aviso pues lepen nepilan desconocido jan mapey aguey aran, ajier umbeyem, ajier me ajiey anaw munchew atiem pay, paquie me piet par mañagan tocorrew que at mes lek.